Ah nekahki nikan pues tehwan titlakuah neli ika tlaxkal, porque tlaxkal tehwan amo kualtis keh tikihtoskeh amo titlakuaskeh iwan amo tikuaskeh tlaxkaltzintli, tlaxkaltzintli keh nikan pues sekonkua maski san kualkan, kanah tlahkah, tlahkotonal, tiotlak asta yuwak noso sekonkua tlaxkaltzintli. Inon tlaxkaltzintli pus sekonkua tlatlamantli, seki kin- kinpaktia ki- kiteyiniskeh, okseki pus san ihkon totoniktzin yakin onkisa ipan komalli, iwan okseki pues <hesitation> keh kitliwatzah iwan kimowikiliah kanah tekipanotiweh, pues kimowikiliah, ihkon tliwakki iwan kinpaktia. Keh neh nechonpaktia nikonkuas ihkon yakin totoniktzin onkisa itech n komalli, san ipan istatzintli nikontlalilia iwan ihkon nikwelilia se tlaxkaltzintli. Noihki nekahki tla keh sekompi se chilmoltzintli pues ompa sekoninxawilia sekitzin chilmoltzintli iwan ya ikinon sekonkua. Iwan tla keh oki- okixkakeh okitliwatzkeh n tlaxkaltzintli, noigual seki kixawiliah kanah etzintli ipan chilmoltzintli iwan pos san ihkon sekonkua iwan ya sekonwelilia, inon pues maski kanah ome eyi tlaxkalmeh sekonkuas pues san ika inon ya seonyetok kuali, amo keh- kehsekihtos amo seonixwi porque pues techonpaktia, seki neli pues kiknkuah kanah se makuilli o chikuasen tlaxkalmeh n sehsen tlakuali, pues san ika inon se onixwi, <hesitation> amo kualtis seontlakuas iwan keh amo ipan tlaxkal, inon moneki se- sekonpixtos, sekonpixtos inon tlaxkaltzintli, aha.